אֶלְלְעֻבָּה לִי כָּאנְחַבּ נְלַעַבְּהָ מְעַא Ṣְחַאבִּי הִיא כֻּּרַאת אֶלְקַדַם, כַּאתְגַ'מַעְנַא וְכַאתְכַלִּינַא נְضַחְּקוּ בְּזַאף, כַּאתְכַלִּינַא נְתַנַאףְסוּ וְנְתַפַרְּגְ'וּ אֶלְוַקְת וְדַאִימָאנ כַּאִינָה ג'וּ דִּיַאל אֶלְחַמָּאס, כַּאתְעַאוּנָא נִבְּנוּ צְדָאקַאת וְכַאתְקַוִּי רֻּוח אֶלְרִיַאדִיָּה בֵּינַאתְנָא.